Bos nasil uyowxinc̲h̲ená, lë'ná uyow tib ngid ugë'x gunu gunu be lë udza'l ti kafe snu'p nezed gunu nak lultimo gu'n uyowná nasil uyuxinc̲h̲enná.